e mana tash nw ket koh, s ke ku me i kshillu ... se s ja di vetes vet familjes vet, me ket largimin e emigracionit, po, ato ai jan largu powr nonj gja po...

e menojsha me e thwn ... s duket gja si kjo ... e kan menu se kan me dal edhe .n pwrditshmwri .. Ca me bo ... kshtu wsht teknologji ... lavdi zotit qoft ....

E mana, si sport mw pwlqen me pa nganjher sampo, ... futbolli, ... dhe basketbolli wsht i mir ...

E, po mor si s ka re ne Shqipri, se ne Shqipri ka shum re e t vramun, vransina, vransi.., po po, ka re ....

E, Ca na shqetson me telefonat sot? Po na shqetson, boll t mir jan, mana, dhe boll t kwqij jan, pwr zotin, kto fmija sot u shkatrrun, si dhe lojna me ...,

Eee, kur kena qan fmij, Ca me ba kur jena smun... si Cdo fmij a ankohet ke nona e vet, edhe qw ftohesha ma do,... Car ke me bo, m u anku ke nona se jam e smun e ku t vete qw ktu . o n doktor ... isha e ftohun un e shkreta dhe nigjo... Ca me than...

... Ka pak ndryshime, ka dhe deti ka ato t vetat.

E, ngjyrat e preferume. Ngjyra t preferume boll ... e bardha, e verdha, flamuri shqiptar kuq e zi njw, bukur, bukur, jan ngjyrat qw m pwlqejn shum, ngjyra ...

E, Ca t ket partneri? Partneri t jet njeri i mir, i sjellshwm, di e me tw respektue, edhe, duhet edhe me e respektu, edhe ky shoku i tij t jet njeri i mir, t jet besnik, t jet taman shok, se i thojn, se ai asht, Cfar tjetwr me pas...

e, mana, po mir a pwr atw s e di .... ku ka s e din pesdhjet pwr qin e popullsis nuk a se din ala me pagu ...

E, mana, ku kam Ca ... Ca mendime me pas atwhere? VeC me u rrejt njw fmij... si i thon me kultur e, sa t japin,,, [???]

... qeenw jan besnik ... Ca me than...

E, cila ishte kanga ime e preferume. Kanga ime e preferume asht ajo kanga Moj bubrrec, moj bubrrec, ti gjith ditwn rrin tuj ec, Ce kjo qw na ka pwlqy edhe e kena pas than edhe si kang edhe si ...

E, mana, C a kjo? ... Mendon se do kuptoj gja un se? Ca do me than? I do thot po s e di, ... kur dalin ato flokt e bardha, ato thinjat, se pwr zotin me e i s jam tu di gja...

E , mana, dobit e venit? Dobit e venit jan kur jeton qet edhe s ke nonj shqetsim e nonjw gja, jeton normal si thojn, ato jan dobit e venit, .... C do me than, nuk e di...

E, cilat stin? A mo stint e kan at ndryshimin e vet, shef Cdo lloj stine, si thuhet, si si pranvera, si vera, si vjeshta, si dimri, e kan at ndryshimin e vet, t tana stint e kan at t vetwn, po jo se ...

Car detyr ka pwr t pas parlamenti... pwr popllin e vet

E mana, kto kompjutrat, C e thojn q i bwjn tana ma shpejt. po tesh ka dal edhe roboti, edhe kta komjutrat,s ka kun pun mor, pa kompjutra, ... kta kompjutrat jan bot pwrdoru shum, t shpesht, Ca me ba, mana

Po, mor si munet shteti? Shteti po deshti me i nimu njerzit, ... shteti t i nimoj njerzit e vet, edhe po s i nimoi shteti, kush tjetwr ka me i nimu? Shteti, ai e ka n dor me nimu nejrzit e varfwr, si i thojn ato qw kan nevooj,

e Ca me than cila a gjaja ma e bukur ... gjaja ma e bukur a kur ke njw familje t shnetshme, e qw jena mir, ... jetoj mir, jo keq, ....

Kopshtin e mbolla, kopshtin e kam mbjell domata mallator, speca, do qep, m pwlqen kopshti me kallzu t drejtwn, por edhe ktu n Greqi kam ndreq, jam n shpi private e baj nji kopsht t vogwl e baj, do mallator, do speca i baj.

...me qan t sigurt, fmija wsht rritur edhe duhet me i besu, po edhe duhet pas edhe pak si i thojn vemendje, se i rref fmia, s ke si me pas edhe krejt besimin ke fmija pwr me qwn i sigurt....

E, si mbyll njw takim te doktori. Edhe mund tw shkojsh te doktori. ... Tash kan dal kto takimet me telefona ...edhe mbyll telefonatwn qw don. Merr telefon edhe mbyll takimin, ka edhe me internet, on lajn, ... faleminderit, zotit, po me telefon,

E, cilat kan qwn ushqimet mia t preferume? Kush asht ai qw ka pas nanj ushqim t preferum pwrpara? Ca me ba? Ushqim i preferum ka qwn kur prefet nwna me pru uj t freskt, jo tash si kto pula koti, atere pulat e fshatit kan qwn t mira fort.

E, si a koha ktu ku rrij, me njw koh a lagshtin e madhe, boll asht lagshtin e vrant e... koh e but asht, po pwr zotin, vrant vrant vrant, dhe lagshtin e madhe, wsht plot laghtin ... zoti qoft ... koha e vrant

Po Ca me hangwr si rregull natwn von? ... nonj kos, nonj kos, nonji sallat, ... ndonj gja t leet ...[???]

E pres nanjher mer e marr ktu, t na marri zoti shnetin, ne qw na merr shnosh, Na rujt zoti kujdes t'i kena kta fmij, edhe se jan pres e madhe, kur robi asht shnosh, Ca t pres tw dal prej zotit